Yani dulba dulban kuneni inin ak yani bere inin qubet ijarret kullin inaman kulli ho godan bere tokit godana ak bere bokenfa it rob boken rob inin bol kasa yaa min isa hiamata bisan timaa. duub akin ijarret yani fan wol yaa fan wol yae min ijarete akanan duubi ka wolir jiranun akum sun yani aminen akum sunii yani cheo wotkananii akum ishin wolir jirtit.